Yú ta xataini ngi na kuchoin deen tu <hesitation> nru'ua kuchoin, tu deen jan ta adiga na nradaó na kuxhió, chí ho o on. odú ini xhaxhía, xhí ho o on. tangu aciti yó ta odu nridaña tan ke adichintá, na dakadonió yó ta ngu koño ta ngu tikadón yó, ha nunguan kadaó tá kuchó tutejan tu tona konta hu u un. deen kucho chí ta ngu deen yó ta odu ini xhaxhiti ná nachio deen no a na xhío aciti noti xhi adigati na kon deen notí.